ഓðഇ നര്മനി ജിവനതു ഫുല്ലു പക്ശ പഥ। വില്ലതി ബദുക്വേന അന്ദ പന്പുന പഥിര। ഗന്സര മന്പുനു നന്ദ ഏന്ന പ്രകര ഔബരി। ബന്ഗ അവ അന്ദേന പനോലി ഓðഇ। <hesitation> നര്മനി അയഗി പുന അനുബവ അയഗി പുന। സിക്ṣഅന അമ്ബുക സമ്സ്ക്ṛതി അയൈ ബദുകന। പരിസര അയിന മിതു മന്ത ഭവ അയിന। ഭവന്ē മന്ത നിര്ദ രപുന സമ്പുര്നവത। പക്ശ പഥ ഇജ്ജന്ദേ ബദുക്കുന ഔബരി। ബന്ഗ അന്ദ പനോലി അന്ദ പക്ശ പഥ കദിമി। മന്ത ബദുക്കുലു പര്പുനകുലേ സുമര്ജന। ഉല്ലേരു അയിന അന്ഛ ബദുക്കുലി ഓക് അയിന അന। ഓത്ഥോന നര്മനി പക്ശ പഥ മന്പുന അയിന। ബദുകുന പരിസര തബി മിതു ദേപേന്ദപുന്ദു। അയിന ബേഹവിഅത തബി ദേപേന്ദപുന്ദു അയിഗ। സിക്കുന ഏദുക്ēസന സിക്ṣഅന തബി മിതു। ദേപേന്ദപുന്ദു അയിന മന്ത മിതു ദേപേന്ദത। അയൈ ഔസദിജി ഉന്ദുസദിജി ജിവനത പന്പി। പക്ശ പഥ മല്പി അന്ദ ഏന്ഗ്ലേഗു ഉന്ജുവേലി। ഏദ്ദ പരിസര ഏദ്ദ സിക്ṣഅന അയിന മന്ത। ദികുന അന്ദ ഛുരു പക്ശ പഥ മന്പുന। സോഭവനു ക്ēലകുലേ കദിമി മന്ത പനോലി। അന്ഛ കദിമി മന്ത ബദുകുന ഓക്। ഐന। അയിന അന ഓത്ഥോന പനോലി।